I patimenti d'amô son i pezo, perché ti arresti bloccou, fissou in sce l'idea de unna cösa ch'a no l'é stæta, e aloa ti l'idealizzi. Se ne peu sciortî solo passando à unna cösa vea, ò donca capindo che a vitta a l'é fæta de tanti momenti, e a no l'é mai perfetta.